(-) Bueno ñuka ñawpa <hesitation> wambra kashpa kawsana <hesitation> watakunaka karkami <noise> llacktapi kawsana animalkunawan <noise> yaya, mamata ayudashpa shina kawsay karaka pero kay wata kay punllakuna kay ñukanchik wawakunapaja <noise> shuktik laya paykunaka taka ña watata cumplikpipish <hesitation> asha mikunkuykun mishki mikuykuna chay pastel ninchik chaykunata <noise> ashuy mishapu churashpa mashna watata cumplikukpipish chay nùmerokunata churashpa primokuna o wawakuna familiakuna tandachishpa <noise> shuk mikuyta rashpa chashna <noise> ima regalokunata, wawakunata chi chumpleñerokunamun kushpa <noise> chashna kay watakunaka festejanchik. <hesitation> Bueno ñuka <hesitation> wambra kashpaka <noise> puckllaytaka charishkani <hesitation> escuelapi ashtawanka <noise> chaypi ima chay imka, kunan punllakama yachankuna yachin, <hesitation> yachachikunayachin <noise> o pukllachik kuna yachin ashtawan pukllakanchik ratòn, ratòn nishkata pukllashkanchik <noise> chaymantaka por ejemplo, pelotakunataka karikuna solo pukllag wasiman rishpa o chaypika <hesitation> este, bayta o imata shuk muñecota yala rashpa <noise> china vayetakuna pachallishpa <noise> aparishpa pukllakcachik <noise> ima <hesitation> ñawpakak ayayakuna <noise> Charik shuk puñito ima kanastita chaykunata <noise> y chaykunawan pukllshkanchik vecina wawakunawan, <noise> kunan kay tiempoga kutin wawakunapukpish ña pugllaykunapish muñekakuna chay ña fabrikakunamunta shamush chaykunawan ashuwan este ña avanzado wawa laya rikurin ñawpa chishna pukllakanchikka, <noise> este mana wishakchu ñukanchikmanka na willak nima, nima, osea mana, mana <hesitation> ni ñukanchik ni mashna wata kashka nina por ejmplo ñuka ña cuentarijani <hesitation> casi colegiopi o primero <hesitation> curso nishka ñawupa tiyak chaytik ñuka cuentarijani por ejemplo colegiopi ña kachaja fechakuna o años chaykunata explican chay manta ñukaka ña <hesitation> watakunatapish ña ñukalatik cuentakanig mana ñukanchikmunka ñawapa ka <noise> yaya mana kunaka willlachuk chaymanta nima cumpleaños kashka ni mashna wata ña años kashkata mana <noise> ña yachaykanchik kunakan ñukanchikka ña ñukanchik ña <noise> kunanka kambuk cumpleañomi nishpaka paykunaka ña contento ña <noise> ña yachankunapish paykunaka ashuwan informado chi paikuna. Ari ñukaka <hesitation> yachanimani <hesitation> este mil novecientos se <hesitation> ochenta y tres watapi wacharini <noise> killaka <hesitation> shuk ishki <hesitation> punlla julio punllata wacharishkani <noise> O wambra kashpaka chaywatakunataka mana yachashkanichu ña <noise> este ña nishka shinaka chay colegioman ña primero curso, colegioman rishami chay profesorkunaman mas o menos deberta ima chay kupinapi ñukaka ashuwan ña <noise> yachashpa o chay calendariokunata rikuchikpimi chay chaykunapimi practikashpa <noise> yashcashkani por ejemplo ñawpaka llacktakunapi <noise> yachay wasikunapish tiyarka chaypi mana tanto chashna portunidad <hesitation> yachaykuna <noise> kagkpika mana yachashkanchi shuk profesorala ñukanchiktaka yachachijarka chay kutin mana yachajanchikja <noise> ashawan detallado kunaka ña por ejemplo yachaykunapish kambiarin ña cada quien profesores cada quien materia kun osea chayka ña ashawan kambiarin tiempos avanzados, tegnologias avanzados tami ñukaka rikuni. <noise> Bueno ñuka <noise> mishkui mikunami kan este <noise> siempre ñukanchik llacktakunapi tarpunchik papitatas, papitasta <hesitation> papitatas mikuni, yanuni ashawanka <hesitation> papas con, enterashta ninchik, papa enteras papitas <hesitation> maninwan chinami mikuni derepente <noise> llacktapi ñukanchik cuyllito ima charinchik cuyllito charishpakari chayta pish pelashpa <noise> chaywan ñukanchikpuka ashawan mishki mikuy kan este, chayta preparanapaja ña utka jatarinchik <hesitation> papitata llushtinamun <noise> chaymantaka yanunchik Manguitapi tullpapi <hesitation> ishki jerokunawan chayka yantata hapichinchi china kuyshitota <hesitation> pelashpa nishpakarin ña las cuatro de la manñanata jatarinchik chayta jantarishpa ña pelashpa ña zasonanchika cuyepika <noise> yurak cebollitata picashpa <noise> asha cominuwan, cachillituwan churashpa <hesitation> chay <hesitation> yanta rupakguk chi carbonpi cushash chayka demastik sumak mikuy kan chaywan mikunchik y chay derepente ima mana pashanga papa o trankarishun entonce chaymuntaka shuk <noise> orchatita, o coladita ninchik chaytapish ranchik tayta amito karakpikarin <noise> wasillapitik charichik lechellito, llacktapi lechellitota vaquita cujika chaywan <noise> mashkitawan chay coladita yanunchik o agua panelita shuk mishki tiyan chay chaywan <hesitation> mishkichishpa mikunchik. Bueno yakitutaka kashi wasi laditollapi kunan kay tiempoka charinchik chay manta japinchik <noise> y <hesitation> mangitaka kanmi de aluminuio chaywan preparashpa <hesitation> mikunchik. Bueno yantitataka este ña chayrinchik <noise> wasi ladollapi charinchik shuk montonashkakata chaquishka yantata, chaytaka shuk yurata <noise> urmachishpa <hesitation> chayta Ima nicnhik rajashpa, paritshpa uchilakunapish chayta chakichinshpa ladolapi charinchik chaywan japichinchik, mana de una japirinchuk <hesitation> shuk uchilla, <hesitation> ojitas <noise> cunamanta, o sinoka shuk, ña chinashkapa china <noise> japichirka japichinchik japichidurkarkarkani o chay ulchilla yantakunawan <hesitation> ña ñuka mamita ña yachachishka shinaka ukuta <noise> yantata alajata crullashpa chaymantaka <noise> chaypi hojitata churashpa chaypi fosforowan hapichishpa <noise> cumurishpa pukushpa, pukushpa <hesitation> yantataka japichidor karkanchik <noise> a vecespika maypika chay mana ña usaska tapitakuna, mangatapitakuna charishpak chaywanla aventash, aventash, ama <noise> uri shinga rinapakja ñuka chashan <noise> mana pukukunapag mas claro, chay <hesitation> hapichidur kashkanchik y chinapish pambapi tiyarishpa <hesitation> yanta chimbapura tiyarishpa <noise> japichidor kashkanchik por ejemplo ñukanchik chishna kawsashpaka wasipish kador kasrka, <noise> este allpawan, rador chaymantaka <noise> techopish kadorkarka, <hesitation> Ugkshawan, ugshawan chaytaka tukuy familiakuna o comunakunawan mingata rashpa <noise> china wasichishpa kunuklal kawsarkanchik <noise> chaypi <hesitation> por jemplo ñukanchija, ñuka familiapi rikushpaka <noise> shuk, <noise> cinco, o seis, siete familiakuna yaya, mamawan kawsagkanchik shuklla wasipi chaypi ka <noise> shuk ladopika dormina shuk ladopika, cuyikuna chinakawsak, sumak kawsak karkanchik y chinapish mikunamintaka mana sopa mikujanchik shinapish ñuka mamitaka raja, <noise> habitas, habitas secasta rushpaka <noise> habitastas tashno mikujanchik, millokitutapish mikujanchik habitas tiernastapish mikujanchik chinapish ña sabado, domingo kunatapish ña utka jatarishpaka animalkunawan <hesitation> jawa <hesitation> urkukunanishkata kachag chayman kukawita runapakja mashkitawan, paitawan raja ñuka mamitaka chaypish mishki mikuy y ashtawanpish chayta ñuka munajarkani porque papawan, <hesitation> mashkitawan ka medio ssuavilla chay si medio ñukanchik witsata medio jundalla tigragcanchik entonces ka <noise> animalkuna mun llacktamun <hesitation> jawan urkuman rishpa <noise> chaymantapish shuk ugshata ugshallshpa <noise> burrokunamun apachishpa chishitaka shutika kag wasiman chinapish Ñuka mamitaka kacha <hesitation> mana ugshanalamun mana michinalamun, <noise> sniono también kacha <hesitation> guanguituta pugllkanamun guaguituka <hesitation> maymantacha animalito ovejitamantamanta llukshishka chay <hesitation> misllmitami <noise> pullkajanchik <noise> pocho o chumbibag o bayetagu entoncesca <noise> chaypagjaka pushkashpa tigrajanchik ña chijitaaka wasiman shutishpa ña kutin mama, yayawan <hesitation> wasipi tiyarinapak shutik kanchik. Ña chinapish kunanka kay watakuna ña ashawan ñukapapih jatuyashkani <noise> mikuykunaka <hesitation> verdad que ña ashtawan kambiark <noise> por ejemplo ñukamanta parlashpa kay watakuna o chay jatun yashkamanta este <hesitation> ña arroz seco, arroz con pollo, o papas fritas chay mikuykuna ashtawanpish kunanka mishki mikuy laya <hesitation> rikurin <hesitation> llacktakunamunaka ña mana chay mikuykuna tiyashka medio chingarrishkpa, chingarishpa katin <noise> chinapish ñuka <noise> familiapi <noise> ñuka wasi ukupi ñuka mamita kuna kawsakun tayta amitu nishkaka <noise> este paykunawanga chay productoskuna ñawpa mikuykunataka mmikunchikmi mana cien por ciento mikunchikchu pero <noise> mikushpa katinchik chay kunankari wawakuna escuelamna rishpashka ña <hesitation> kullkita mañan, kullkita mañashpa paykuna ka ña <noise> a veces pika puro golosinasta mikun, maypi chitos, paykuna pak o chaypi pepas nin chay chaykunata mikun <hesitation> ashtawan kambiarishkalayata mi rikuni. Bueno ña, kunapak po rejemplo ñukapak mikuy ña ñawapaka papas con cuyes, chay munay karaka. Ari kuyita munanimi <noise> pero ña chay ñuka ñawpay munayka ña chingarishkshina kan <noise> ñuka por ejemplo kunanka ashawan este espagueti nishkata munani ima chayta mas rápido laya o <noise> chaypipish ari imatik espagueti nishun fideyu nishkata yanunchik rato, <noise> chay washapi salsalta runchik cebollawan, tomatewan, pimientowan, <noise> refritota ruanchik chaymantaka kutin <noise> carne molidata nishkata fritanchik meschanchik ña salsakunawan, osea queson, chashna ralladota chayaka ashawan rico, <hesitation> yanunapish medio mas fácil laya, yanunakunapi rikushpa <hesitation> ñawpaka yantawan, yanushka china <noise> kunanka <hesitation> watakunaka ña cusinapi solo ña gaswan yanunchik <noise> a pesar que ñawpa <hesitation> yantawan yanushkami chay kunula saborla mikuy pero <noise> tegnologiawan mas rapidez mantachari pero ña chashna yanushka ñuka mikuni ñuka partemantaka. <hesitation> chi yanunataka yacharkanii <noise> ñuka llankani Inti Sisapi <hesitation> hotel inti sisapi llankani chaypi <hesitation> kashi wambramanta kaypi kashkani chaymanta hotel inti sisa wiñarirka chaypi <noise> portunidadta charishkani turistakunapig shamugpi y yanunapug entonceska chaypi yachashkani chaymantami mikunatapish yachashkani por ejemplo ñuka ñaja nishka shina shinaka <noise> llacktapisha kawsashpaka <hesitation> productos llacktapi productukunata miskushpaka <noise> cebollas tomates, pimientos chaykunataka natik mikujani kay inti sisa trabjashpa chaymun shamushpa ñuka yacharkani por ejemplo punta llankcaykunmun yaykushpakari <noise> chay mikuykunaka mana yaykusharidurkarka ima chawata mikujunaka chaykunaka nati yaykujarka pero ña <noise> kaypi llankashpa ashtawan ashtawan medio ña amanashpa ka <noise> kaypi yachagni, hotel Inti Sisapi yachajani yanuna, y mikuna chaykuna muy agradecicido <hesitation> pay chay fundaciònwanpish kani <noise> porque chaypi yachashkani tukuykaya, tukulaya <noise> estudianakunapish oportunidadta kushka <hesitation> trabajituta kush chay trabajitullawantik estudiashkannikunanka <hesitation> chaypi trabajakuni chaypi llankakuni ashtawan, ashtawan <noise> Bueno ña nishka shinaka ñuka Hotel Inti Sisapi llankani ñuka imalayami chay Hotelpi yawkushkata <noise> ashata parlagrini, ñuka yawkurkani mil novecientos <hesitation> noventa y ocho noventa y nueve pi imalayatik yarkurkani kaypi <noise> ñuka papimi fundaciòn <hesitation> fundador karka, kay <noise> proyecto inti sisapi, entonceska chaymi ñuka shamurkani estudianamun llacktamata colegiowan <noise> carrokuna mana tiyackpika shamurkani ñuka papiwan pasanamun chashnapish tigrakmi kani ishcki o quimsha kutin ñuka mamibaman, llacktama, pero asha asha ña <noise> amañarishkalaya katishpaka, <hesitation> ñuka papiwan pashashkani chaymabtami hotel inti sisaka, <hesitation> wiñarishka <noise> diferentes poryectoskunawan, poryectos kashka <noise> yachana internemanta, este ayuda deberesmanta, cortes confección manta, chay talleres wiñarirka chay hotelpi chaymantami nishkakuna, trabajagsta ministinchikmi chay cuartokunata pichanapak nishka, chaymanta pichanamun minishtimun nigpimi ñukaka pichanamun yaykushpaka solo juevespunlla solotammi ñukaka shuk colegio adistanciapi estuashpa <noise> Llankaymanka purishkani purinata chay pagwan mi ñukaka <noise> gashkani ñuka colegiionamnta pagani materialeskinata ima kunta colegiomanashkamanta porque <noise> chaypikaka adistancia chaymantamanta chashna estudiashkani chaymantami wiñarirka <noise> ashtawan, ashtawan, inti sisaka <hesitation> kayshuk tallereskunawan como musicatapisk kun y prequinder wawakuapak yachachina pish wiñarik quimsha y chushku wata wawakuna, <noise> y estudanapak wiñarik chaypukmi kutin, ministigi chay refrigeriota chay wawakuta kuchun chaymunmi kutin ñukaka pichanamanpish shinapish wawakunata refrigeriokunatapish <noise> chay trabajupi <hesitation> churakpika chaypi ña purishkani, chaykuna wiñarishka washami <hesitation> ña ashawanpish mana ña kusllkikuna ashawan poryectopi tiyakpimi wiñarik kutin hotel nishpa wiñachijuna, randijuna, <noise> allpata chaymuntaka como, ña ragkuna cuartokuna china <noise> mash <hesitation> habitasionestakunata wiñachik turistakuna shutik llaktakunamanta shamuchun <noise> chaykunapak gakpi chay kushkikunawan mi wawakunapag <hesitation> estudianapak, o llackajunapak paganapag tiyachun nishpa Shinapish chay watakuna pasakpimi ñukaka kutin también shamushkani turistamunkuna desayuno o merienda o limpieza, chinapish chay limpiesakunamunpish pasarkani <noise> chaypipish llankashkani chaymanta estudiashpa, estudiashpa katirkani <noise> chaymantapish ña ashtawan <noise> tursitakunapish ashuwan ña mirarishpa llackta o kayshuk paiskunamanta shamum Belgica, Holanda, Francia, o <hesitation> Estados Unidos y kay Latino Americamantapish, shamujuna Perù, Chile o chinami shamug kuna entonces chaykunawan <noise> ña <noise> ashtawan, ashtawan, mirarishpa agenciamun ña promocionashpa <hesitation> redes socialekunapi churashpa Inti Sisakuna <noise> proyectokunata chaymantami ashawan turistakunaga agenciakuna grupostaka cachanigpi mana ña, turistas, habitaciones tiyak suficiente <noise> chaymanta mi ashawanpish <hesitation> doce habitaciones que <hesitation> kutin ña mirachikkanchik, mirachishpa ña <noise> ashtawan turistakunata charishpa <noise> chaykuna <noise> chaykunawan ña proeyctokuna, pagokuna ña suficiente kachun nishpa mirachishpa china llankashkanchik china llankagpi <noise> y <hesitation> mas o menos ñukapish estudiashpaka ña contabilidadta tukuchishkani Ña graduarishkani colegiopi shinapish, <hesitation> ña jatun yachana wasimun rishpa ishki watata rishpa <noise> ishi watata ña purikushkani chay oportunidadkuna <hesitation> estudashpa y asha experienciata charishpa kay Hotelpipish portunidad kushkakuna <hesitation> como asistente de contabilidad apachun nishpa <noise> mi churashkuna chaymanta ña dos mil vente y tres manta ashtawan ñuka <noise> responsable o como <hesitation> chay areapi llankcashpa shamuni y ashtawanpish demashtik contento porque ñukaka kashi kay inti sisapi wiñashka shina kani tukuy layamanta ima llankaykunapi, estudiopi china a pudishkani chay portunidad kushkamanta estudiatukushkani y kunanpish chi oportunidadta kugpi <noise> llankallshpa katini y tukuykuna kaypika ashkakuna trabajanchik mana runakunalla sinoka diferentes comunidadmanta, tanto <hesitation> mishukupish <noise> kayshuk país kunamantapish <noise> trabajanchik y chay según shuk solo grupo nishpa o kaypika inti sisapika mana jefe tiyanchu sino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 <hesitation> kay proyecto lado inti sisa pish dimashtik jatun shumank mi kan <hesitation> chaypipihs diferetnes talleres ña nishkashinaka tiyan chaykunata rikun, shamun, <noise> y ña chinammi ñukanchik llanckanchik porejemplo alimentaciòn manta rikushpapish <noise> ñawpaka <noise> nishun layaka ñawpaka jefe kuna karka shuktik pais manta o Quitumanta, paykunami apagmugkarka proyectokunata <hesitation> poreyctokunapak <noise> o productukunatapish alimentacionpak, desayuno, merienda, <noise> chaykunapakja <noise> jatun chay sumper mercado nishkamana apamug <noise> pero ña nishka shinaka dos mil trece mantaka <noise> nishkami kankuna manejaychik kankuna apaychik kankunami, frente kanguichik nishkamantaka, <noise> ñukanchik responsable kashpaka kaymantak, Guamotepimi shakirin Hotel Inti Sisa ka <noise> chaymantaka mana <noise> jatun ciudadkunamun viajaytukunchik <noise> chaymantamik ñukanchik mashkashkanchik productores o <noise> lucales nishun kay llacktakuna kay guamotepillaktik tiyan llacktakunapi <noise> pukushijuna, tarpukuna <noise> y rackkuna nachun entonceska chaykunatami ñukachija <noise> Mashkashkanchik chay kunamun llankakunchik y chaykunayan mi, chaykunatami ayudanchik, <hesitation> paykunamun <noise> paykuna shaniknamun shamun prouductostaka kay hotelpi entonceska ñukanchik paykunapak precio netota nishkata paganchik. Y bueno <hesitation> por esto, kay oportunidad manta, y kuntintak inti sisa portunidad kushkamanta pak rishkanimi kayshuk llackta, o kayshuk. <noise> Bueno inti sisa oportunidad kushkamantakayshuk laktaman rishkani, <hesitation> Belgica llacktamun portunidadta kushkakuna dimashtik sumak alli karka <noise> chaypi pero rikurkani shuk necesidad shimimanta, ñuka munanimanchari <noise> iglesta ashawanka rimana, chay idiomata yachana, porque lo mas básico, ña rikuni chaytapish kutin chay idiomanka idiomanka, <noise> defendirisha o kayshukkunawan parlanakunata mas fácil kanka, entonces, <hesitation> Chayta yachashpalka ashtawanpish kuti tigrashpalka, Beligicaman kutintigraytukuni y ashtawan tal vez ñujka llankaykunamanta <hesitation> parlaytukuni, y chay portunidad chay sueñosta charini. <hesitation> ñka shutimi kan Encarnaciòn Tambo <noise> kay Guamote kitimanta <hesitation> comunidad San Jose de Chacazamanta kani ñuka. <hesitation>